پیشوګانې هم په بیلابیلو ډولونو له خپلو ځښتنانو سره خپله مینه ښيي. د بیلګې په توګه دوی میو میو کوي، د خپل مالک سره خپل ځان سولوي. همدارنګه دوی کوم شی چې په کور کې خواره واره پراته وي، هغه خپل مالک ته نیږدې وروړي او یا هم که کوم ښکار وکړي هغه خپل مالک ته وروړي او په دې توګه خپله مینه له خپل څښتن یا مالک سره ښيي.